Bara o vakokona tena ei tea popo tean tea tabae topa question vara mo1on mana nana a mom na ante niana tea va mararae arara, a moni na ante rara tea von bona tabae toro von ara, vauvuvu, ge a taba`an ge a tabae toro von ara, vauvuvu, ge a taba`an ge a tabae suku venei eana na popo rara teo kasuana, kasuana vai to popo rara tea ma taem va nomana na nid koana bona tabae? A moni, ei me o peho vakokona, o vakokona tena eara toro skere a moni me, goe - goe vira tea sue bea moni to kahi paku varara re re pa tei meo kaku vakokona tabae, tabae toro gono ara, tarae toro. Suku venei eara na tei rara teo munana vai topa tavus vaevuru a money eara na tara mire a moni venei bea moni rakaha koa eara pa von a si tabae to rake bata rara, si va uvu`uvu teara ge a si taba`an ge tabae to rake rara tea von bono moni ge tabae toro von ara bono moni eara pa popo suku. Popo murina a popo vai to tei rara nomana teara taen vai nomanai suku bona ma taem vai nomanai a moni rakaha koa erau ean re pa nata voen, ean re pa tara vene iei a moni rakaha koa ean re pa tei vamata, ean re pa ante tea paku a tabae toro paku an suku bona moni rakaha koa ean re pa vamaa, ean re pa ante tea paku a tabae toro paku ana suku bona moni pa tavus vaevuru veneiei bea a taba va teo, tea parts tea tabae toro, toro to nid rara eara re pa gono a tabae, ei mea moni koa eara re pa von a taba`an toro an ara bea hiki ta moni eara re pa behu, behu hiki ta moni eara re pa hiki to taba mene va uvu`uvu, bea hiki ta moni eara re pa toku ta gono a taba vai to rake rara tea gono a taba vai to rake rara tea gono eara re pa paku o matapaku vai sa mata hana beara rake re a taba vai koai to nid rara bona moni eara re pa von eve, ei eara pa kavevu suku bene topa sue vonom nae, eara na popo rara teo kasuana va iei, kasuana vai to nid a moni rakaha va iei, kasuana vai to nid a moni rakaha koa eara re pa mata ean re pa gono a tabae to kahi gono noman a mata ei mena sue vonomen. O vakokona tena a moni, yes a taba vai to, eara na nid re a moni teo kaen taem vai nomanai. Suku bona moni koa eara re pa gono, eara re pa mararae, eara pa von a tabae suku venei a moni pa tavus vaevuru vene iei bea peha nid teara pete teo kaku taem va nomanai. Eime vakokona tena, eara na nid rea moni yes we need money thats why eara toro paku a moni eara re pa popo vamata teama taem va nomanai. Mata tea baitono, a moni koa eara re pa mata, a moni koa eara re pa ann, a moni koa eara pa va uvuiuvu va mata ei mearaa toro kikira vamata pete bata nea moni. Suku venei eara pa tei vaevuru teama taem vai a moni rakaha koa eara re pa gono a tabae to rake rara, eara re pa va uvuiuvu va mata, ann vamata, eara ra pa gono a tabae to rake rara, ei mena sue vonom en eara na nid "yes" eara na nid rea a moni tea taem vai nomanai. Mata. A nom pahita koa eara re pa tei vamata. Eara na nid re a moni teama taem vai nomanai, goe tea vanun, eara na nid kurus rakaha vakis rea moni suku venei eara pa popo vaevuru tea taem va iei mamihu taba na gono rara bona moni ei meara toro kikira bau nia moni eara re pa ante tea tei vamata teo kasuana vai topa, to popo rara venei o moni koa eara re pa survive. Mat mata tea baitono, moni koa eara repa popo vamata, popo teara repa mata suku bona ma vamata, popo teara repa popo vamata, popo teara repa mata suku bona ma taem pa senis u. Eara samin boha ha vo renei eara saka nid hara a moni still eara na nid vakis rea moni, ei me eara toro nata voen. A moni pahita koa eara re pa toto tea kau taem va nomanai. Mea toto mamana sa tei vira hana tea moni, o meha si vakokona tenai, a toto mamana na tei nana te hunavan koa, na mana nana eara na nid re a moni evehe a moni e hunavan topa re a moni evehe a moni e hunavan topa paku mau tea moni, bean kao geve a hunavan bean kao va nanaona kahi e hunavan topa paku mau tea moni, bean kao geve e hunavan bean kai va nanaona kahi e hunavan a money re pa kaokahi pete a van meori na pote vo nen be treasure a blessing te hunavan pa tavus po te mau borna moni, me goe tea vasunano a money. Eve koa goe tea vasunano a mom. Vasun a moni vasunano a taba vai e hunavan to tei nana tabae to rake rara. Eara re pa gono a tabae to rake rara ama physical needs teara but a spiritual need bona physical need bona bean kahi tei vamata tea spiritual life tean. Eve koa mata tea baitono. Teara nid tea teara moni.